<hesitation> pues na xatan ini ngu ho o on. du naranja jan, naranja jan ta casi yu ta kini ho o on. xai naranja jan ha mandarina chi ho o on. xa ña xatinña gripa chí ñajan tá naranja ta na ixao ña ho kauti ho kauti tá casi ngua tinvaña ho o on. gripa yó.